<hesitation> Miditra ny herinaratra ao amin'ny vodin'ny ampola, dia mandalo an'ilay <hesitation> taroby iny. Dia mihamafàna ilay taroby eo afodoany iny an, mihamafana mihamafana, dia iny no mampirehitra ny ampola. Dia indraindray an, rehefa diso miakatra loatra izany ny herinaratra, dia may iny taroby eo afovoany iny an, dia tapaka dia izay ilay mahafaty ny ampola. Indraindray koa izy mety hipoaka mihitsy.